طيب يا طويل العمر أول حاچة بتچيب البيضة وتحطها في موية باردة عادية تحطها في يعني قدر ولا ولا آآ براد ولا شيء وتحطهم على النار وتحط شوية ملح او خل عشان البيضة ما تنفچر لأنك البيضة لو لو حاصل لها سلج زيادة أبتنفچر من بعظها الملح او الخل هذا يمنع الانفجار هذا، بس تتركها على النار خمس دجايج الموية تغلي وثلاث دجايج أخرى للتنسلج وبس خلاص.